Tonger ngakiro nguna atamar ayong aah nyasaki akisuk nia ajokon tamatae ngesi robo itwaan ngina min kando ni eboi ejuk kibokinos ngulu ejuk lakini etau kana emina itwaan dana emam nabo ni egeot nabo atamar arai epany aah egau niche atama kotere asai ngitunga dang itwaan ni eberana itwaan ngini ejok ni anienyosai tasaka akidwana akiboi itwaan ni ekalanyana emamnyejuk atamar. aah nyejuk cha itwaan en ah kiboye echomakina atamar ngejuk cha akiboi kiongina ngiche ekiboi lo boi ebuikinos ekiboi be ati emorikinus akidwang akiyalayala emorkinos eboikinus ani etakanuni ai ebore akosi ai atomora.